Ikavi yandeve yaja vaera iru tetaguasupe yapou, esa jokope oyekuatia oi yande re jare kiako yandeva, aniara ñanoi yemboavai kiape yaja ñai ape.